أحسن حاچة نكمل بيها نهاري هي بطبيعة نكمل نصلي على روحي صلاة صلاتي وبعديكا نعمل مساچ لوجهي ونعمل مساج بالزيت هاكا كانت فرقت برشا ونحس روحي غير وبالطبيعة نحاول ماكسيمام نحط في النقط في بيئة هادية باش نكمي روحي ونچم نرقد كا للنوم.